Ahafahan-drô vorono àby io mivezivezy zen̈y koa fa lera rô mifindra monin̈y, elatran-drô bakay! Irô misy elatran-drô in̈y afaka mandeha mandeha mitety tanàn̈a jiàby zen̈y irô. Bòakaio koa irô fa misy lera afa man̈ano karà zen̈y fo raha tain̈a ny raha ataon-drô, mivezivezy.